नाइजीरिया का इतिहास नोक लोगों से शुरू। होल रहल छे जो पांच सौ ईसा पूर्व से क्षेत्र में। रहल छे नाइजीरिया का इतिहास के प्रमुख घटनाएं। में ग्यारहवीं वीं शताब्दी में कनेम बोर्नू साम्राज्य। ने नाइजीरिया पर शासन कायले हाले छे। चौदह सौ बहत्तर में पुर्तगाली नाइजीरिया आए। और पहले यूरोपीय बने अठारह सौ इकसठ में। ये क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आना शुरू होय रहे छे।